A yal nabana pues na zi gopta, xe nak re men nkenu zi jwa'n yalnaba zi gopta ndey bay nakta nar bes pues nakta bere thi gob le'a anta le'a ze- zenaka ndobmen ze nak na ndobna ncheyana naya nabana per, lo jwa'na nak yal naban ze poja mdib chanmen ngujmen mney mdona zebay yaja thipta jwa'na popa jwa'n mblya mke te'a mdo disla, mxya, mdo disnua men mkenua amig mkenua re ta jwa'n mblia mketa ngolo mney lo ney dista nzobza cheta mblixaba cheta ngoteza cheta per dista nzob tayal nda men jwa'na nak yal naban par na ndyakna, yal nabana ntak toza pues na- na nakta bere zi gopta ndyu ndemen te le men nde na luego ndyamen mney ze bay jwa'na nak chan yal naban.